Gi bayimbi ya li minam ma kari li who munam, su bonsi bi yam ba ki yamba ya ma tabiya yaga mu ɓari boh mini boh yamba ningsum, ngabisum mbulo bashsngme kin sani ligli ki ngabisum ki ngabisum kisu liglini liga, ki nga bisum tene ki su ligligs, ku su kum mbulo nasu ligni liga, ki nga bisum tene ki su ligliga, ku su wubs sum gu nfwa ku su nabi yamba su bongsasum tebb bike ba yimbi yer gab misa mini a kum ba gabeh ba sum bamun ningsum yamba ningsum tebh su bagri nzera sum a mi kene mu dom suye mi page, di nono tol gi nzumza mur a bali ba dompip mele su pakne nono su nabi yamba yamba mbongsam, bo aya lullulo wish yamba <hesitation> amma ko man mu aya page ka nabi yamba a bongsoh kinit amba ya mom nungeh nay amba a pilli nzumo kamba gab who kagisum borah. Balasum bora boh a yeba a mun nkonong mini aye taban kun, yama nya kenne tong yamba, nay amba nono bolyah boh a bun wane a zumza amma mele ni sum bamun mele ni bowassum yebeh ugu sum manang ba, bugi bike yaro nkila, bugi bike yawo ntan, mi bumisum kare mosigh amma boh sun inga sum tere gimina dompib suyeni tebehhh yamba ku si mom nungo. Inama boh logh ai ki yakkuno so tik soro yoh a nzali ka ligni liga ya kume albaoke, paga, niyi kuma ya sobni mbulo suyaka suk bali amma dompib yamba sugh bali wo sum ba pilli nzumi kam ba bikeh boh page busum shin dong nnssu ya bwa na suya bwa kun suna ma yamba su lubasum su tubasum iwogh giyi sum na ma bamurum bana kassara bole tong mins mere ngabiya slinding. Ba yimbo in yu tutu da nyar kun twani nzum ban ono nabi muniwun, kun kulung tebe kun kulung manang wan gabawun meleni Luah bole yauwe, luah bole nyia le boh nlogha wun na nya nabi wo mumwun kun kun kullata, bamun tugha wun ya ma y oni muni yen? Nama minam ni muni ɓaminan, ayaka wokkun kullung kuma mm minam ni kullung ba minam ni muni hausawa so iyete pak ye ba nonon pakbiya nonon nabiya kun kullung na kuni mekkun ni bari a puro, a nongo lafiya, yaya migiti, banbado na ayankam kalam ngabbawun bandega bani boh a kya makun sai a maga bi ndega laya dom dom dom dom dom, amma boh nya nabi bari kun kullung, toh lisum ba mele nib oh ya nyigli a migi boh a fuglo boh na ma bolsum wa yu ke yumbam gumidona ni nama shagliba teman a balbi ma iyete woghh gumi a ye nanibi, iyete wogeh be aya naye kun mang? Na <hesitation> ah tolo kuni ɓandage a tigo a wuri yirin wawu kun kullung ri maleng? Wok kun kulung manang den yerba. Ngah kpanam bani kpanan bani boh bamun ya logih nay a ne kun kullung yana kun kunaga mini, boh a na ka naye nizara kef aka n abele yaga dom pib bar mina badona aye migi ayar na kunuwa kana kunu nazara amma bere yasum ni kun kullung ri ba, ni nazara <hesitation> kena a mi kuniya ba ne aya kog baya kog ba muri mana dukusum bayimbi dukusum suya tong wun so loppu min kusu nibi who munisum kun kullung, muna boh a loghs ka shaglaya ni kullung na kuni minam mini inye bongsibi kagam, nicena dobah a bani a mi zongha tarun zongle tarum mun pakni kum bol wuri wogh kun kullung har kinye kin pak zongho mogho mogoh, boh mogoh in monsin nungeh kagam kagham ndobnaye ku log tol minam ku sa fwani minam ma bih nkya doboh dandi, nkene who nyimbam boh say a balk um kulling boh su balbiya kun kulling a yar ba, a tol yaga me kun kulata mini <hesitation> kun hansa mudona ni kunaga. Nikunaga ba bayimbi sun gabi who munisum ko bwa wawu ba a pag dabara muya wawuni ka pakka ka wawu, nga pun am, ke yunibam punam, timmuso, nyoti punam ka yunnibam, lissi ke tighe eh sawol gotogoh libi, kene tol ngun mogoh ka yuni yima i shagleh boh aya nabiya a mi poro yi ma bo ma i shagle, yayen, wayu, nyoti nyim misa mukona kusu kenna a ba guggo, mpeb mushi amma nwawu nabi who muniwum ba na nicene nbom pak poro ki mwa ya who muniwun ya wawu poroh dimin togsogh nzah bike bamma her lela wo gulago, ah wawu kank nzah nzugu bah. A wawu kang nzah mu ya gogh ni nzag ba a wawu tik nzhi a biz aba mu yoghni nzah, who mini ya losow maleng said ai boh page na ma yuni tase si ya yuni tasa ka ya yigh ni togsigh yay a kene yall a kyo dimin? Ya pallyo gi kum muro ka yuwa tele ka gab mishe bira ka wawu ba degri nicini a wawu ba, lem gili a tali a wawu page ba borah saya lemgi a tali suya ta ngel amme meli ni ye wun ma koman sai tolo kena a ba gugogo, gi shidon ga kuni mi tabe na ma kenna a ba guggo bayimbi du nono su kuni minarn ndobna nwawuna temgi nzugu tasa bari a kuni tali, ku nyog nzah who yi nwawuna tem demsari tasa mogoh, bari nteme kin wog more kin puri kin pakni togsigh amma mele ni bamun be nzum bami a wawu gibira ba <noise>